Kuaereta itembiuipomo jare tikui äve teps jaeko mopeti cere, al tembiu javoi jaereta <hesitation> oñoma kua tembiu iarambo, jaeramiñovi joureta wath jei supereta vae kuako oyepo so ikuigue ndie jareamiñovi oiporu jokuae ipisekatuvae jevoya pimienton pakova legumbre